To be happy, nah nah everyday people can be happy. Like some day you will sitting down ehn you know, you will be thinking on lot of things dem. Like specially nothing nah working on for you, you will sit down and think on it. Some day ehn you know, something will come on yor way- good thing will come on yor way, you will be happy, when some time reach, you can't be happy. So dah nah- aay nah mean dah every thing, ehn you every day you mon be happy in yor life, aay can't be.